Fanamaim-bolo zane, izy io zany da raha mandeha courant eky aloha izy, raha vô sy misy e courant zany da miognona avao anao magnano anazy da faharoy magnan'zay afanay eky izy, izy mafana igny amizay da ampidirinao gna- ahisanao ame volo da sotomy amizay e volo da miamalama da mipasoky sara igny da ôy e.